نحب نرقد بكري أكيد ونفيق بكري خاطر تفيق بكري يبدأ عندك نهار كامل تنچم آآ تعمل فيه شنوا تحب آآ يبدأ برشا وقت فراغ تنچم تستغلو في برشا حاچات، في حين كيتفاقم آخر تحس روحك من تنچم تعمل حتى شي والنهار يتعدى فيسع فيسع آآ وما تعمل فيه حتى شيء معناتها يتعدى لك في الفارغ.